السالفة سهلة أول شي تغلي ماء بعدين تحط ملعقة قهوة في كوب إذا تحب القهوة قوية زيد كمية القهوة، صب الماء المغلي فوق القهوة تتركها دقيقة بعدين إذا تحب تضيف سكر أو حليب على حسب ذوقك، تحركه زين وهو وها هو الكوب جاهز.